په یو ګران بیه رستورانت کیی اشپز باید لوستی اوسی، کافی تجربه باید ولری او مختلف قسمه خواړه باید جوړ کړای شی.